كل فترة بحب اكلة معينة ، الفترة دي ف حياتي بحب آكل أومليت ف تعالو نعمل أومليت سوا ، اول حاجة هنجيب بيضة وطبعا هنقطع شوية طماطم ، شوية <hesitation> فلفل الأخضر وبعدها نخلطهم كده سوا وبعدين نحطهم ف طاسة سوا ونحط طبعا البهارات الل عليها ونقلبها الناحية التانية وكده نبقى عملنا اومليت